یخچال د ځانګړې مایع په کارولو سره خواړه یخ ساتي، یایې ساړه ساتي. دا مایع د یخچال دننه او بهر کویلونو له لارې ګردش کیي، دا د ننه څخه تودوخه جذبیي او بهر یې خپره یی. دتودوخې درجه دننه سړه ساتي چه د خوړو په ساتلو <hesitation> البته د خوړو په یخ ساتلو او سړو ساتلو کې مرسته کیی.